Okei tabeng nii <hesitation> nagovisie panna mo age peepoke age kapta osinoke age peepoke age enang tabamanoke moratono namalai <hesitation> nii ngang umma, nii umma siuwai konna teng ungo nagovis gona, teng tei okauka ummeng meeke sukulu gauleko tei tisia naukala teng ni umma tisia ko kamealeta osino poletu a' nagovis. A' nagovis otoles aga moratono opong osi waikes enang tabammano agabai nee, teng te onoli te agabai onoli nii namba na ami nii? Wan, tu, tri, fo, eu nii fot bon femli koi nee, tei kata ummeng namoka manikumana, teng kemokanamo ka manikuma manikumana teng ni namo ummeng namo nuganna nii. Teng ni age nagovisie onolu, teng taka namo monoituke lapalu, <hesitation> teng nina age moratonoi lapalu, teng nii okopo age moratonoi kamka kamalilu, tenga nai ummeng namo patricia teng agega lapalu monoituke ai ungolo teach alima. Teng nii, nii peekawa po ago lepo age- age nii age nagovisie ule panna mo teng age meeke agabaike te adekata loutu kalape onolikong Teng teke onoli awanogaka siuwai ka meliko opong siuwai ke lepo onolialuko, lepo siuwai tang ninang nado owalabiana ummake wakompo <hesitation> tekeka opong onoliko ninang aloma wan wik onolima napo tolomaliko, teng lepo panna moma lepo meeke panna moma age agabaike enang awo nado ai tei ngangpo kasen nanga. Tee ni peepo saali onowalukom, tee ni hai skul go lema mela peepo salinis ono kata panna mola. Opong panna nganna oto oto lepo ni nagovis ono.